A m'pias tant l'eva cun la menta u cun ël scirop 'd menta, ëntà pìé la menta, bütela ën pö ënt ün poch d'eva e dë süchèr e fela lasela li ën poch e dopu pìé ël succo e bütelu ën l'eva frizanta